Manahaky anizao roahy ñy tohiny ñy rehaky mañaraky toy e: -"Fa ela any lereo nareo zay nipinama, taminy <shushes> ñy sarotsy ,taminy ñy mora ,taminy ñy fahasahiraña ;nifañampy nareo ro nifankatea ".